بيوم من الأيام صغغ ساحر نفسو عن طريق الغلط كان عيعمل سحغ وصاغ مقد النملي وباثناء ما عيمشي غشع قنينة زجاج عالاغض فتحا غشع بيها مادة تشبه عصير البرتقال وغيحتا طيبي ، قال خلي اشغب من هاي القنينة شكلا طعما طيب ، وشغب منه وليش ما يرجع مثل ماكان قبل ما يصغغ بالحجم.